میوه لرونکې او غیرمیوه لرونکې ونې وجود لري لکه چنار، سروه، ناجو، ا، د پستې ونه، د بادام ونه د چارمغز ونه د شفتالو، زردالو، مڼو او، ا، داسې نورې ونې.